Iaho zany e, misy karazane tiako zany gne fanapahambolo ty, iaho koa sy dematetiky manapaky volo, ankonan'izao e tiako hanaovanao an'azy, aninao mahisy tsara izy e, gn'aloha izy amen'afara, e voloko manko sy mitovy izay gn'alavany, anao mahita anazy lasteo afara ao hoe izao mampahitsy an'azy, zay arahanao sara ankonan'izay izy da mivoaky sara.